Por jempl este sta yag mnoy, yag lallꞌ, yag- yag gueld, yag mua, yagə yagə <hesitation> yebichel, ra yagə-yagə liməan, yag lim, yag zegarnad, yag yag papay, yag mangw, yag mansan, este yagə ra gnanch, yaguechbəe, ra yagə <hesitation> buikwa, yag yetin, <hesitation> kon yag paraíso <hesitation> kon yagə.